هو الحقيقة أهم حاجة اني نحكي معاه ونكون متربية فالكلام ونعرف كيفاش نحكي <hesitation> ونقولو يا خويا نحب نحكي معاك عندي شوية حاجات لازمني نكملها لازمني شوية نركز شوية في الخدمة خليني نركز في الخدمة وبعديكا توكلي نكمل توا نجي نحكيو ونعملو اللي تحب تعمل عليهناخذو بوز وكهو نفسرلو معناها بكل تربية وبكل احترام، وان شا الله هو يفهم.